Loko mena midika fandresea. Mafa zaho mahita kiloko mena, tonga de mipetraky amy saiko atoa direct avy hatrany hoe mahery zaho ty lay matanjaky.